Tuu um nigu sport umaette. Et <hesitation> tuu and adrenaliini ja. Ma usu, et nuuq <hesitation> ennustajaq tundvaq hinnäst sammamuudu piaaigu nigu sportlasõq. Et kas lätt õnnõs ja kuis lätt ja põnõvust om ilmadu pall'o, ja võistluslikkust kah.